أول شيء بتفتح play store أو apple store على حسب نوع جوالك لو إنه اندرويد أو إنه <hesitation> آبل. <hesitation> بتختار تساوي search أول شي عن ال- البرنامج بتختاره و بتضغط عليه بعدين بتضغط تثبيت أو install، <hesitation> بينزل البرنامج بتشغله.